<hesitation> netai komite korotik, koo karatik kikachini iin <hesitation> chepyoso nakatuum, naee chepyoso nakatepe koot, kikochoni soko koteshi korotik eng' porto amu ko ya kotume ko ko koipet korotik che chang, nepo aeng komite kora nderemiat kotareti kora ko kotes korotik, <hesitation> mitei mite sochek ak isakek kotereti kokimit porto ak <hesitation> kotareti kokimit porto ako ko- ko- ko- kot- ko- kokachi porto ko- ko- koparkei ak iin myonwogik che atkan tokol kinyoru, <hesitation> ake kora ko kipsyongik ak <hesitation> mosongik, kipsyongik ak mosongik ke- ke- kechape musarek, koyepaishe musarek ko- ko tareti porto ko- ko- ko- kong'eet in kong'aa ko- ko- kong'aa amtiwogik ting'et nepa ne mi moet, kong'ae amitwogik kom.